انا هسه عيش بمدينة ، المدينة العيش بيها هسه طيبي كلش وناسا طيبين وينحبون بس عندي حلم انو اعيش بقرية صغيغي لأن القرية تختلف عن المدينة بكلشي ، اول شغلاي تختلف بيها انو القرية تكون هادئة مابيها هوسة ، والهوا يكون بيها نقي انقى من المدينة ، والشغلاي الثانية القرية اش اش يكون بيها ، يكون بيها مناظر طبيعيي حلوي كويسي ، ويكون بيها التلوث يكون قليل مامثل التلوث بالمدينة ، والشغلاي الثالثة القرية الصغيغي تكون غخيصا ، غخيصا بالمعيشة بالاكل بالشغب حتى ايجار البيوت يكون غخيص ما غالي مثل المدينة.